Mi yiɗan mi holla ɓe lesɗe abuja ngam kanju on kapital amin ɓo wuro on ɓo wuro on ɗum ɓoɗɗum wooɗi pellel nyamanɗe nyamɗu ɓoɗɗi ɓoɗɗi ɓo en ɗo mariii rayuwa nɗer jemma himɓe wala nasta ɓa lau a tawan wakkati jemma ɗon ha ɓe sorata kusel ko hatoy a nan ɓeɗo ura.